که زه سایبريا ته د یوې اونۍ لپاره د سیلاني په توګه ځم، نو لومړی به مې ګرمه جامې، لکه وړۍ جاکټ، ګرمې پتلونونه، او ټوپۍ بکس ته بندې کړم. د یخنۍ لپاره د لاس ګرمۍ، د غاړې ټوټه، او موټره بوټان هم ضروري دي. د ورځې او شپې لپاره مناسبه روښانه څراغ یا هېډ لیمپ به له ځان سره واخلم.